noy watta ko tawe ta wari wattugo mboten toggore maɗa fu a watti to ngiɗɗa a wattiri no haniri non. Aran fu nyoaa bawo faa gaynama ɗun tan hoddi, keba toggore nden, ndesa ɗun tokku to labi tawe ta resu nokku tundi ma bitimoɗa.